<hesitation> Zebra misy tsipitsipiky fotsifotsy maintimainty, igny fogna koleran'ny zebra, <hesitation> sevaly kaka ndraiky <hesitation> misy kolera samihafa fa zareo mitovy forma mety misy mainty fotsy <hesitation> menamena.